भारत की संस्कृति ये दुन्या मां सबसे अलग चि। सबसे पुरणि संस्कृतियों मां बे एक सनातन धर्म वलि संस्कृति चि यो। अर यो भी दिख्ये गे एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भी येते ब्वोल्ये गे। लेकिन, अब धीरे धीरे हम द्योखणा छिन, लोग वापस अपणि संस्कृति कि तरफ छिन जाणा, अपणि कला कि तरफ छिन जाणा, अपणा संगीत कि तरफ छिन जाणा अर या समृद्ध संस्कृति ही यीं दुनिय कि सबसे विशाल और विशाल रूप से फैल्यीं संस्कृति चि, जींकु क्वे तोड़ नी चि, क्वे भी तोड़ नी चि।